बिलरी पालेक लागि डहुल गहनी बके फोहरी हलही हिनका । जहवही भेल वोहही इचिका फोहर कैहलि, हगलही मुतलही गहनी हिनका जहवही भेल वोहही । यापन कहली ठाउँनौमा कहवा जेतै हगे, मुते । हग मुतके हलहली एत्ताहार एत्ताहार कुरा बाना बानाके भोथले सब हलहली उहे मोर हसे हैने डहुल लगलही ।